Nako menurut ngoji womojoka paling iofi manege isi sesederhana dika uwa kaje iofi ofi ja loa- loa dika womojoka paling iofi manege kakauwa lauwa nanga anggaran isupu ingoe menurut ngoji manege idoa sebab totemo soko sokomanege karna nako wo akana <hesitation> nako mojoka de ma anggaran ja ngoe manege womojoka pasalino de nanga pipi meiyaka coba nako womojoka kua ika kantor urusan agama ika manege nanga pipi manege ilalamoko kangano ma kia ma <hesitation> kangano manege ma acara wosi akana manege ma pipi wa tabung ino la okia otilahi womasgakana kios bolo womaskia womas wukunu a komanege dika.